Ny fomban-drazagna zegny amin'ny fiarahamognina ankehitrignyy dee entigna alôgnany izy voalogany ah <hesitation> mitôndra <noise> soatoavigna ah, fa na de zany izy, mba entigna ihagny koa zany hampiray higna ny fiarahamognina ny fiagnakaviagna, hifankahitagna sy hifankalalagn'ny mpihava.